<hesitation> Mpɛn pii no a, adze a midzi wɔ anapa paa yɛ tsii. <hesitation> Ɔno nye edziban a mepɛ. Mpɛn pii no koraa monom no wɔ aber a paanoo nnka ho. Muhu dɛ tsii yɛ adze a no mu yar <noise> ntsi sɛ mada na masoɛr a, ho behia dɛ medzi biibi a ɔyɛ hyew na ɔyɛ har akɔ mo wer m' ama mo nson no etum ayɛ krado "for" edziban bi a no mu yedur na a <hesitation> nnyɛ dɛ mosoɛr yɛ a na medze edziban ahorow, tsii na mepɛ ne ndzii wɔ anapa papaapa.